I sako sumiwo lumutu kaan tadei sinewok paren ne ikang garang ta sako lumutue wir puti mpar le sera tiey talebe wangun kwa sakoma wian umah komalikan sinewok dua rupa ungkaan puti karna si tu sinewok paa saken isila tululuk osia bela tuna api ri ko ure si lutumou wasia loon si ikang garang sia nimalu tu mongkan goreng noni ikang garang ka apa sia tunu noola siniwong mo dabu dabu oku kuman lebe sedap komako pei kila timpa jadi lebe jago taas itu sako paar memange kaan te puti kumaro sola ko'ko' baela ku oki mengea ngea te si ti sako wawi anuma maas wate wianu me wiam bale si paar kwa ni ko'ko' ti gerbangeng kaan puti karna kosedap mawo komea kang palemean leng kan taampar kuman ikang garang ti memang sisi newok sako paar perlu nasi bungkus kori ori mo semiwo <hesitation> marisa nang gora mano la marisa supaya ko memange rimo mengedo ngedo marisana Emange tuana taan ta saku wian umah ka apa imi yane wale sedap mekan mame lebe se wayan no oki wea dei wori mo di piring belan siam bea no na tung <hesitation> nasi bungkus ti asa ko ku wane sumiwo asi jaha kanen nia nume muntul tela ka rior paar re ndei mola taa sako peilaan nom kumesan gime gero ndei mo sedap pasu nu mokei semoup jadi sako paar masiwon nasi jaha wian umah pou kuren <hesitation> satu kali te makeng supaya kwa sedap <hesitation> sako mila keka nola sumuup iam bale kori mo kekan nitu komenero moembalina